ا راح أختار القدرة علي قراءة العق-العقول الصراحة يعني أقراء العقول هذه أفظل ، تعطيني فهم أعمق للناس من حولي ، أجدر أعرف إحتياجاتهم مشاعرهم ، بدون ما يحتاج أنه يتكلم هذه القدرة تساعدني أنه بن-بناء علاقات أفظل وفهم المواقف بشكل أعمق ، أيظا إذا كنت في موقف صعب ولاحاجة أجدر أتحكم في ردود أفعالي وأكون ىأكثر حكمة.